I ʻAikupika e noho ana ʻo Tama i ka ʻāina panoa kokoke i ka hale kupapaʻu. Ua hele ʻo ia i kekahi lā e holoholo a ʻimi i kahi wahine. Ua ʻike ʻo ia i ka pelamika hou i kamaʻaina ʻole a ma laila i ʻike ʻo ia i ka wahine uʻi loa.